Akachiria atola kujinyonga kwanza na munena pano tenzi kwanza apanguzie amawazo <noise> vile vile nima mnena pano kuishi angerten, akuishi akujishughulisha ni milimo yakwi mizima ininga mlete richipato chizima chino. Atange aishi uku mawazo maipe na muntu paka fikiria hatua hii ya kujinyonga <noise> yani ikutegemeana na matendo yano kutenda vile vile ndiwaya ndiwayana mawazo mavule ama kalambane mayipe ayono ya kasababishe muntu aya jinyonga au amwa insuma kwa hio ili aishi ningo kutakiwa imutishi kuchangamoto njipe zizyo imwe rerezi kuchangamoto nzima zino ndipano tenza kujishugulishiya nanda kamnimo kanga chepa chikuruka kumreteri chipato atala yana mawazo mahipe kwa chino chika sababishe muntu mpaki changamoto njipe zimwi zila afichiria hatua yakwe ndinyonga yana ponga na mawazu kwelenga nanyivino tenza kuishi <noise> aku mazingira yakwe makombe <noise>